Mebɛpɛ dɛ mebɛ - mebɛtsena "spaceship" mu kyɛn dɛ mebɛtsena aban kɛse bi mu. Ɔno bɔboa me ma mehu iwiase n' n'afandze anan na mpo n' asaase ahorow a nyimpa biara nntum nnkɔ do.